Eeh plus two three four eight one six two nine nine one eight four zero nɗen plus two three four eight seven two three one one six six nine nine